कुत्रो हो एक असो प्राणी आसा जो प्रत्येक घराचि रखण करता। कुत्रो प्रत्येकाच्या घरान आसंगट जायो जेनें करुन त्या घरातलि टेंशन फ्री निदपाक शकतात। त्यात कुत्राक अपण स्वस्त रवपाक खातीर थोड़े एक्सरसाइज करपाचि गरज असता आनी ती मंतात ती तेका एका दिसां कमीत कमी दोन किलोमीटर तरी सडी देवं जया असता।